Mety misy maromaro ndraiky biby miaina ambany tany, le aiko zao i kankana, biby tay, valavo, <hesitation> bibilava, aveo aminjegny, aveo aminjegny trandraka.